أكيد القدر <hesitation> ليه دور في بعض الأمور ، في حاجات خارجة عن قدرة الانسان ، لكن عموما أيوه الناس تقدر تأثر على مصايرها وتقدر تختار وتقدر تجتهد وتقدر تعمل حاجات كتير فا هما عاملين ، لكن الانسان <hesitation> عنده قدرة اه ان هو يحد- يحقق مصيره أو ان هو يكتب مصيره